Nokku to njiy-mi haa kawaa-mi ko Dakaar. Ko wuro welngo no feewi, yimɓe finɓe. Laabi ɗi ina laaɓi cer. Kadi wuru ngo fof taartii ɗum ko ndiyam, ko geej. Restoraaji ina saraaji geej o. Ko nguurndam mbelɗam tigi. Mi yiɗi toon no feewi.